हमरा न गरम बेहारवालान फुलवनामेन बैठेके चाहे उरेकेन बारा मन करैता की माने न उ बालान बिरगंज मे मिलबे ना करैसै आ बिरगंज मे हयले ना है त काहेला त ओइसनला बिरगंज मे ठाउ वेना हैकी आ उ वाला लेइयो अतैन त बिरगंज के अदमी सब ना चहरतै त उ वाला न पोखरा मे है की त हमे जबइन पोखरा तहिया हमेन उ वाला hesitation फुलवनावामेन जहरबउ की आ काहेसेन हमर संगघतीया सब कथी कहीत रहल किदो उ फुलवनवामेन त चढवेन त वारा निमन लगैसाइ एउटो न किदो डर लगैसाइ आ उपरीसे देखबेन निचा बरी निमन न जंगलवा सब लउकतउ बा निमन लौकैसउ आ किदो चिरैसब तनी तनी आ खुब चिरैसबके देखबे खुब चिरैसब उरैसै किदो कहली हमहु जायम पोखरा त उन गरम बेहारवाला फुलवनावामेन हमहु बैठके की एक हाली हमहु पोखरा घुमम की कैसन लौकैता पोखरा कैसन लौकैसै केसन लगैसै तनका तनका सब जनाकेन जिन्दगी त एउटे रहैसै त सब जनाके हसेके चाही खेलेके चाही त कथी कहिता ह ठिक हौ जहिया तु कमाए लगवेन तहीया चलेके की हमनीके सब संगघतीया सब की सब संगघतीया सब गुट बनाके चलेके की त उहे कहैता ह तब जलदी जलदी हमनी के गरम बेहारवालान फुलवनावामेन बेठेके की पुरा पोखरा घुमम त काहेसेन उमे बैठेकेन बारा मन करैता आ जहिया जाम तहिया त बैठबे करम ।